Ci sunnu diversi armali chi ponnu fari ricrisciri certi parti di lu propiu corpu chi persiru. Pi esempiu la stidda marina o certi sirpuzzi. Comu fannu e supratuttu pirchì lu fannu nun lu sacciu, dicemu ca nta sta cosa sugnu ‘gnuranti e nun lu sacciu spiegari. Certu fussi cosa bona si puru l’omini putissiru fari ricrisciri parti di lu propiu corpu, pensu a certi poviri sfurtunati chi persinu na manu o na gamma travagghiannu o ‘n guerra.